أنا نفظل القلعه العتيقه يا أخويا نخاف انا نخاف يعني من الجبال و من اااا لا القلعه واكاهاو ما نزيتش نخمم فيه حتى التخميم ما نخممش في الجبال الروني بش حتى نعمل في خيمه نبات ليله في خيمه و انا باش نعدي ليله لا لا لا لا لا خليني في قلعه خير لي.